Taalim gi saadu saade fi lim badum tena ta usra tena, te awun aju je kan aku endis kazi ma, tom gi gesim agil sawa mo

Kalam wedede gi kun wafaka, wafaka, lim badu, kun logo itakum gi as, gi kun furayi fi gelba takum kalam ta-alim saadu ina.

Kutu gudra fi garaya fi be ya aju keta gi wedi no kila sokol al waju Kalam kaman ke zidu nomon gudra te garaya fi be.

Haah, kutu umon fi torof juwa, kutu umon fi tete temshiya ma ligo antibiotics.

Logo HIV, kirta, Libira, ma dabara, de kutu ajol gi logo HIV.

Taalim endis kalam milan al uwo gi aunu fi usra ta ummah ta kila kalam taalim gi kun kweis zaidi kalam ilim ya gudra ta kila sokol wo azol al endis ilim uwo bes uwo bes wendis ilim al endis ilim maa uwo gi kun fi duluma yase kan taalim fii gi awunu zaidi usra ma ummah.

Te, mushkila al omon gi ligo zaidi ta kan bi rasul nyereku filel amsuku, kan ma nas mama ta gi ligo yal al gi soo kazi ma yal gi soo bangi de yal ,ya kan ,de ya shida al mon gi futu fogo ligo fogo nas oad ligo fogo satan mon gi kun me gurush Mafi te ayin wara tomon ana ayin wara, te yal

Ta alim awunu umma tai jede, taulan wafaka, tom kul kan gi wafiki, Kalam seme, te tinin ta alim kutu anas tai kul te kirika ma Kalam ajol kan kalas agara, uwo gi ligo sunu, uwo abidu soo kazi, te gi awun family taki, ta talata government kaman gi benefit ma Kalam kalas bele kan gi rua fogo raba gi kun seme zaidi

Ai ana safir fi bele, ana ruwa fi Nairobi

Dawa te dudu gi wedi wu, wayi bada shar talata , wu gi wedi de minsub logo lisa uwo akul sokol mma.

Ayi, kodo omon rua fi madrasa

Akil tai ya luguma ma mula, samaga me kema fogo bamia ama ma mula lam ,lam ma abis fogo layu ma luguma

Kalam ta aulan aju komon gu ruwa fi diktari fi cheki up. Ke gu ruwa check umon

Ana awun omon me gesim nomon ilim al ana endis naade Kaman ke ena gesim me omon, bakan de raba umma tena ta nubi

Ai, ana gi hafiz gurush tayi fi bank.

Le ,that tai, ana gi logo badu me anas al barau barau, an gi logo badu me anas jedid jedid ,ana gi adul sabi kun jedid, sabiana gi kun jedid

Walai dor Milan zaidi taalim

Taalim ta anas kubar saadu ina me ligo rizigi, mon zidu fi alkan fi naade, alkan fi de, futu weede, afiya tena kul geeru me garaya weede

Ai ana endis te ruwa fi diktari, ana endis te ruwa fi diktari makalam kede ana maa ligo ayan milan kan logo ana sun, amilii.

Ana gi faam je akil siya fi gildu te nyereku tayi, ligo an gi ayinu afiya to, mma ya je taulan de, kila kalama to gi geeru, tegil al kan uwo fogo de nongus, ya tu ana gi ayin gi doru seme je taulan de.

Kan ta akul waskan, bakan ab waskan

Cholera sokol taulan aju mahal al waskan, cholera bakan al moyo gi futu waskan ,mahal al fogo kara, mahal al gi adul seme ma ,mahal de kulu bes bakan kan waskan,100% cholera gi amsuku

Ana gi hafidh, akili tai logo ana gi kati, rakab kwesi wu an gi hafidhi ligo ana gi Kati Kalam kan te Kati akil de, te juru te Kati uwo ya kul ina gi endi jenina ne kutu fi missile, kutu fogo ne kati

Uwo gikun hatar kan rakab moyo ma kalam gijib ayan ta typhoid, gijib ayan barau barau, kalam taruf ma ta gurua asurubu jede ligo fi sokol ab waga fogo minjua ita arufu ma fina la sokol aju kul bes aju

Ana gainu kweis kalam ana aju fi usra tayi ma ummah tayi.

Kila bada shar talata tendis te ruwa fi dawa dudu nyerku taki afiya tou kede kun seme.

Yal gi logo ayan bakan al waskan ma kan mon alab fi tura na, mon gi akul tura de, yala tura de kan kala rua fi batna, gi rua jib na dudu aya batna gi waja, batna gi mashi ,ma jede

Aju kede na kul num fi neti

Aaah ligo batna Kan lisa umon tim ma masimasi akul mira jur tumba umon giligo batna kan umon lisa fi school

Riba kan siya gi aun mariya fi rua gedim tijar me kan tegi tumiya sente ab siya de biyo sokolin te arija wuza kede sente taki raba

Hatari jede, yal de kan limu rasu, umon gi dugu kilele. Ya gi dugu kilele ladi rasu ta binadum giwaja.

Ayi umon endis kubaniyaa

Aju kila kan ta amsuku sokol al batal, kasul ida, kila kan te tala fi mustura aju te kasul ida me sobun, bes kila sokol ab te amsuku batal, te weza kasul ida ladi mar ashara fi youm

Al milan endis kubaniya, kalam mon aju seme ne akwana, al siya ab endi mma de ta anas al endi gelba aswe.

Ita bifaham kan nyereku taki gayan ayan saa kul. Te gi faham nyereku taki kan galab maa Bess fi gen falata uwo dhaiif. Ita bu faham kan nyereku Taki bess gi numnum falata saa kulu.

An tai an gi rua fi ziyara

Ana gu rua fu num

Zaman wede ana endis ta abusu logo ana gi lebis koobu, ana endis ta Kati ana ma kanga au ana ligo brangiti ana Kati ana mo

Ina endis boda boda, ah ina endis baskil yala me taxi, ye na gi tumiya

Lipa fees tomon, wedi nomon buka, wedi nomon sente te jeba kaman de kalam al mon gi sul te gudura zaidi nomon kan te soo nomon kaman

Teriga de wai min omon ya soo exercise ,te tinin kede uwo akul seme, te talata ke uwo gi amulasafa

Muhim ta atim kila wai ya ligo ita gi awun hadi tomon, te ma ya kaman gi arija soo sokolin al tomon

Taulan nyereku gi kore, te tinin gil to gi niggitu ,ta talata ena to gi ja amer ma kasuma, ta aruba jurubana gi kun kub fogo uwo milan, jurubana nyeri nyeri min fi suu rasi ladi fi kura

Sokolin al kattar te ligo muswiba ya je tumiya kirta wai me azol al endi HIV, tumiya kaman libira al ayan ma ajol naade ma arija ayan meta te bi ligo ayan wede

Aju kede afta lufura, kufogo na yala kan kala haragu waskan de

Akwe, asede teriga al ya endis te kun kalas ragi gi ja ajusi ya uwo endis ta akul seme uwo endis te jere jere, uwo endis ta alab alab me gildu to, uwo endis te kun logo uwo endis te gi kutu uwo fi fikira mma, uwo endis te kun seme logo uwo gi akul seme, uwo gi gayi seme.

Ajol kan agara te gi ligo kazi, yala kan ta gi so kazi kala, te gaabidu so bes te gainu life gi change automatically.

Asurubu moyo Al ma rakabu maa hatari ma Kalam ke gi jibu Ayan. Aju myo kede rakabu misan ya gi katulu dudu naade ye ta gi asurub ye ta gi Kun tick.